ඉරිද දවස ගැන කියද්දී <hesitation> මගේ ජීවිතයට ඉරිදාත් එක්ක බැඳුණු ලොකුම දේ තමයි <hesitation> මම ඉතාමත්ම නිදහසේ <hesitation> ඉන්න දවස ඉරිදා කියන එක. මොකද <hesitation> එදා දවසට තමයි <hesitation> මට රැකියාවෙන් නිවාඩු ලැබෙන දවස. ඉතින් මගේ <hesitation> එදිනෙදා වැඩකටයුතු <hesitation> කාර්යබහුල කමෙන් මිදිලා <hesitation> මම ගොඩක් පහසුවෙන් <hesitation> සැහැල්ලුවෙන් <hesitation> නිදහසේ <hesitation> මං කැමති දේවල් කරගෙන ඉන්න දවස තමයි <hesitation> ඉරිදා දවස කියන්නේ. ඉතිං <hesitation> මට ගෙදර දොරේ කරන්න තියෙන වැඩ ටික කරලා ඉවර වෙලා <hesitation> ඒ කියන්නේ <hesitation> රෙදි හෝදලා <hesitation> කෑම <hesitation> උයන ටික කරලා <hesitation> ඒ වගේම ගෙවල් අස්පස් කරලා <hesitation> ඒ වගේ වැඩ ටිකක් කරලා <hesitation> ඊට පස්සේ මම කරන්නෙම <hesitation> මට <hesitation> හිතට සහනය ගෙන දේවල් කරන එක. ඒ කියන්නෙ එක්කෝ මම චිත්‍රපටියක් බලන <hesitation> බලනවා. එහෙමත් නැත්නම් <hesitation> සිංදු අහනවා. එහෙම නැත්නම් <hesitation> මම ගොඩක්ම කැමති <hesitation> ඉරිදා දවසට පොතක් කියවන්න <hesitation> කෝපි කෝප්පයක් බොන ගමන් <hesitation> පොතක් කියවන්න තමයි මම ඇත්තටම ඉරිද දවස ගොඩක් පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් ඉරිද දවස් ගණනාවක් මගෙ ජීවිතේ <hesitation> ඉතාමත්ම සැහැල්ලුවෙන් මම ගෙවලා තියෙනවා.